Miȧŋ mìŋ jaȧ mìŋ gongàiŋ taìŋ nii mìŋ yaȧ jɔ̀ȧkȧìŋ jɔa maŋ keì maŋ mìŋ nyɛnɛŋ ɗɔɔbà mìŋ jaȧ mìŋ gongȧiŋ, mìŋ gongàiŋ, maŋ fɔ̀ɔ̀wɔ mȧŋ yȧwi dȧwiim nyȧŋ jaȧ è fɔɔwɔ̀, aŋ bȧ nyiŋ zimgbe ȧŋ fȧ, yàwi yè nyaŋ naŋ yìwìè dìì, zimgbe nyiŋ ȧŋ fȧ, kɛɛ mìŋ gongȧ, mìŋ maaŋ gbɛɛwɛ̀jɛ̀wɛ̀i, è jaȧ è ɓulo maŋ di, è fɔɔwɔ̀ maŋ fɔ̀ɔ̀wɔ mȧŋ, bȧ è jaȧ ɓèmè pɛìŋ maŋ e miŋ jȧȧ ɗì e kȧ kòiì, e ka tȧwȧ wùìyè e miŋ jȧȧ ɗì e hnȧŋ, yȧwi nyiŋ è yaȧ fɔ̀ɔ̀wɔ̀ sùȧ, wò jìwè mùìŋ sìwè naŋ dȧȧ gùuŋ naŋ sòmȧŋ, bȧ niŋ yaȧa nìŋ somo dȧwiiŋ nyȧŋ fèiŋ goonò, nìì lɛ sie ɓɛìŋ nɔŋ naaŋ ɓɛìŋ kɛɛ̀ òfoo e nyimȧȧŋ weè kèè mȧŋ deèkpȧa, e dènȧŋ maŋ deè yaȧȧ wi mȧŋ e hiȧŋ e miŋ yaȧȧì ɗɔɔ bà mìŋ jaȧ mìŋ gongà dewèɛ yȧwi dȧwiim nyȧŋ è yewe mɛ̀iŋ dìì, tȧìŋ sùngaȧ haì, fòì nìlì e yèwȧ dìì kɛɛnɛ̀ŋ nɛ̀ŋ nyɛ̀nɛŋ oo yèye, kòò jɔɔɛ̀ yaȧ, fèim jɔɔɛ̀ miŋ jùȧ, è yaȧ nȧaŋ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ sungie, yèye wiɔ̀ fè jɔɔɛ̀ è jùòiŋ woo gè nyiliiɛ̀ wo wi fè e nyùnȧŋ nyilii è jèiŋ e ka, sèè naŋ kɔ̀ sungieɛ̀ ɗɔɔbȧ è hnȧŋ dùùmkpì è yeweo, è kɔ̀ȧ è deke wùìyèɛ è yaȧ kɛ̀ɛ̀ sùȧ maŋ kùù e miŋ haȧ e hnȧŋ dèkȧ wùìyè lii e ɓɛìŋ dèyȧ dèkȧ, è gbuwȧ gbinyɛŋ wùìyèɛ è yaȧ gbìȧŋ sùȧ wùiyèɛ, è yaȧ gbìȧŋ sùȧ guuŋ wiiŋ wɔŋ guuŋ wiiŋ wòȧ, e ɓèmè donoɔ̀ yoo dè e jìwȧ kɛì wi nyȧŋ e hnȧŋ jawa, ɗɔɔbȧ mìŋ jaȧ mìŋ gongȧiŋ, mìȧŋ nɛ̀ɛŋ mìŋ naŋ yèwè dìì tȧìŋ jɔ̀ȧkȧiŋ jɔaim kɛɛ fè ɓɛìŋ taìŋ nɛɛ̀, taìŋ nɛɛ̀ bɔwɔ ge fè ɓɛìŋ, aŋ jɔ̀ȧ nyȧŋ nyimȧȧŋ tii, sɔɔ̀ e bɔ̀wɔ̀ gè dìène, yèè bɔ̀wɔ̀ gè kȧmè felaa, kɛɛ yȧwi nyɛɛ̀ŋ è naŋ hɔ̀ɛ̀ŋ maŋ keì zimgbe sùȧ yȧwi dȧwiim nyȧŋ mìŋ jaȧ mìŋ gongàiŋ, mìŋ gongȧiŋ,